Iyatu e <hesitation> katarrung e <hesitation> na dirupang masi masimedeng ki supaya <hesitation> bisai dirupang. Alena musing-musing allo musing-musing urampi karena ki uranni, melo tu tunarekke, melo dukae buanna. <hesitation> Karna kidielli jo pasa simasuli, etikanalenan piran tanengi. <hesitation> sisidukaki to itanenni to <hesitation> dipajoto inan inan melo simambelaimi to kandang manuk. Simambela simambela jo to kandang bayie, supayaki, supayaki supayaki simbela-belai jamai to esenai kande manuk, esenai karobae mae njo mai sekanaroi semacam burung-burung duga. Siduka tu kedi tanengmi epajaitoi nan inan inan melo melona, dipajai to inan malangka langkana, dena marawanaeh <hesitation> anui semacam anu ku tumai deno duka na kande sapi. karna biasaki <hesitation> anu <hesitation> tutuna katarrung si tumai ki dendendonna biasa na kande sapi. Sisidukatu ki manuk nakalau jo mai nakaru tu ditangana ki mai itonengi itanen. Eki namorai ita na kandei <hesitation> manuk si tumai italenan pagari digaragang pagar di rinding to <hesitation> supaya tena naolai ntama. Karena ki te naulai ntama biasa na kaloro mai na kandei na teai eh na <hesitation> nacapuni te buanna to jo mai. Sisidugatuki sisidugaki tali taalai imamponai to, ki namoloraiki mbaluki, tabaluki. Kenamoloraiki bempunalai to bempunalai. Karna ki <hesitation> karena ki balik ki jo kobiasa <noise> biasa na tiroi kada hi tau karena na sanga teaui ke dee katerrungna te. Tena na aai te tena den paite tena <hesitation> dempu na alaki jo mai. Makanya to mai to eh <hesitation> BBM tumai kedenni simacam to tau katarumbes tumai. Supaya ke ki teamie, supaya keteami tu eh <hesitation> anunta mangka <hesitation> kali eh, <hesitation> iyao mu tanengmi sule. Bis bi sa bisa sulena beng <hesitation> kejomai. Abbona suda tuma anunta si biasa o, atu puranna di bengen.